הַדָּא סוּאַל קְבִיר בְּזַבַּא, הַעֲלָמָא וְהַפִּלְאָסוֹפִים בַּאקִין כִּתְקַלְּבוּ עַל הַגִּ'וּאב, בְּנְסְבַּא לִיָא כּנְצַנּ בְּלִי נָזַנּ תְּהּוֹרִיַּאת הַאִנְפְלַאג' הַעַזִים בִּיג בַּאנְג הִיּוּ לִי כִּתְשַרַּח כִּיפַּאש וָלָה הַקוּן מִן נְקּוּדָה זְעִירָה בְּזַבַּא וְתַתְוַסַע, וְלָקִין אַשְּׁנּוּ כִּנְקוּל מִן הַאִנְפְלַאג' וְכִיפַּאש בָּדָא כּוּלּ שִּׁי בְּצַבַּט, הַדָּא שִׁי כִּיתְבָּקִי סֵר קְבִיר, וְמַווּדוּע לִלְבַּחַת וְתַּעְמִיק, שִיָּא חַאצ' כִּתְחַס בְּדַהָשָׁה עַל עֲזִימַת הַקוּן.